Yil shi yakal kaa kun se, na ke kɨ yil nijar mop na kɨ a tong pee nde mu kɨ ku poo naan mop mu ke mu pɨ poo naan mop yakal a ke kɨ yil mɨ kemeron mop mu ke di ku poo naan mu ke mu cin ter kume, kume, kume, kume firetit mun pee kaa pɨ poo naan, mun pee kaa poo naan ngurum ni mop, mun pe ka pɨ poo naan ni mop yakal na ki kɨ yil togo mop ki kwat loo pak a loo lop nee pak mɨ kɨ a ngolon na mwan shi yil shi yil nde ni be yit na leng a na njep mbi shini, shini, shini, shini a naa njep dak cin mɨ mop a naa njep mbi kwa njep chak mɨ mop sar na bum yit na naa kɨ kɨ yilnde tet a arr pɨ man pweet. ani le par mee ɗaa tong poo naan ret a buu, pwet deng a poo naan muw ba wee ɗɨ kɨ ku an kɨ yil ku jong-jong sese aa a ƙɨ kee yil <hesitation> nijar nɗee mop kɨ naa ngurum ni mop, pak mop a ku mat, pak mop a poo yak cirep Ɗe mu ki mu wet pe nder mop, pak mop a mu wuliya nde mop, mop a mɨ tap ridong mop a ki ka yil nde ni be mɨ ki dighem ki ku poo naan mop kɨ yil nde ni be di mu ki mu le di mu cin poo naan mop ngurum des mop lap poo naan yakal mɨ ta mɨ ki kemerong diya ku poo naan sat ngurum mop lap poo naan pe seise an kɨdom sat ni ke kɨ yil pe kun ka kɨ yil togo nde di mu ki serep njep loo ngolon mop bit ku mun yi kwe yil lagos di mu ta mɨ ki pe yakal mu ta mu ki te mu kwat mbi ku mu ser di kuni ki yil nigeria pe mwan nde ni leng yit mwan nde ni niya kuret mwan nde leng yit pe bak sosai kat nga ngu poo naan nde kɨ ya reret te mwense ki ke ku poon naan shi yil shi yil be naa dak cin mɨ ngurum ni mop bi ku mop di cin a kuret ko kubis. Pe dar be kat man ka kat son mu mwan nar mnak <noise> a yil ku na man yi tong man be na ke se koma a kat bi ku di bam an pwet sosai <noise> ngurum deng na kyam a naa mop ke man ba ke a na mop mu ke kemerong poo mop, mop or kwamun d? Or dang me ngu lap sat mop kwa mop de or ngu nde lap sat di mun a b? Ku du mun cin mop or ku shak ba d? Mu lokot lelele a e ni se so na ke yil kun